<noise> Raha karaza voro misy ame firegnetegna koa zashy misy eo ame zatozato eo izy ka, maromaro avao koa gne voro.